I Gresy io da anisan'ny firene mampalaza an'izao antsoindreo hoe paskua zao Da mbo misy fety maro hafa avao koa ankalazandreo any Ny dihy sy ny tantara no tena mapiavaky andreo Da ny fivavahan'olo any katôloka iaby